Livuyuu. lilah,. kavirii. kavagah. ganee. gatano sitah. Sabah, mnanee. tisaa, likumii nalurarah, likumii na gavirii, likumii na gavagah, likumii na gane likumii na gatano likumii na sitah makomii sabah likumii na mnane hishirinii makumiigavirii. makomiigavirii nalurarah, makumiigavirii na gavirii, makomiigavirii nagavagah, makumiigavirii na gan <hesitation> makumiigavirii na gatano makumiigavirii na sitah, makomiigavirii na sabah, makumiigavirii na mnan <hesitation> makumiigavirii na tisah. makumiigavagah makumiigavagah na lilakorah, makumiigavagah na gavirii, makumiigavagah na gavagah, makomiigavagah na gan <hesitation> makumiigavagah na gatano, makumiigavagah na sitah makumiigavagah na sabah makumiigavagah na mnane, makumiigavagah na tisah. makumii gan <hesitation> makumiigan <hesitation> na lularara. makumiigan <hesitation> na gavirii. makumiigan <hesitation> na gavagah. makumiigan <hesitation> na ganee. makumiigan <hesitation> na gatano. makumiigan <hesitation> nasitah makumiigan <hesitation> na sabah makumiigan <hesitation> na mnan <hesitation> makumiigan <hesitation> natisah makumiigatano makumiigatano na lularara. makumiigatano na gavirii. makumiigatano na gavagah, makumiigatano na gan <hesitation> makumiigatano na gatano makumiigatano na sitah, makomiigatano na sabah. makumiigatano na mnan <hesitation> makumiigatano na tisah Makomii, sitah, makomii sitah na rilalah, makomii sitah na gavirii, makomii sita gavagah, makomii sita nagan <hesitation> makomii sitah nagatanoo, makomii sitah na sitah makomii sitah nagasabah, makomii sitah na mnane, makomii sitah na tisaa, makomii sabah makomii sabah na rilalah, makomii sabah nagavirii, makomii sabah gavagah, makomii sabah nagan <hesitation> makomii sabah nagatanoo, makomii sabah na sita, makomii sabah na sabah, makomii sabah na mnane, makomii sabah na sitah, makomii mnane, makomii mnane na rilalah, makomii mnane na gavirii, makomii mnane na gavagah, makomii mnane nagatanoo, makomii mnane na sitah, makomii sitah, makomii tisah na rilalah, makomii tisah na gavirii, makomii tisah na gavagah, makomii tisah nagan <hesitation> makomii tisah nagatanoo, makomii tisah na sitah makomii tisah na sitah, makomii tisah na mnane, makomii sitah na tisah. imiyaah ndalaah.